تكون رسام، الرسام طبعا سمح، بترسم في الديكور، ترسم في <hesitation> لوحات، بدخل ليكي دخل، يعني مفيد من <hesitation> الموسيقى، حسي انا عني أحسن من الموسيقى يعني.